Anche questo ò dovuo çercâlo. O succao o ven produto da doe ciante, e giæerave da succao e a canna da succao. O proçesso o compòrta l'estraçion do succo, a purificaçion, l'evaporaçion, a cristallizzaçion e in sciâ fin, sciugâlo pe ottegnî o succao finio.